Mopeti kuñatai kunumi ndie oyoesa jaema imiari yoguireko reta ojo imiari yave jaema opoko reta imiari reta iye, koyepe jaema imiari ojo ojo iye yae kiraiko mopeti ñavo jae reta va jaema opoko koyepe jaema omae ojo oiko, oyopota oyoaiuma yoguira yoguira reta oyoesa porque esa oyoesa ñavo ma ojo oiko reta